കനദ'ദു സ്ഥലിഅ ആഹര പദ്ദതി പ്രഭ വോന്ദു। ഫ്രേന്ഛ്ദ ആഹര പദ്ദതി ഔലു ഥമ്പു അഹവമന। വോന്ദി ഇപ്പുനൈതു പോസ്തിക ആഹര മാമ്സ മീനു। ബുക്ക സീതിനി സുപ്ര ജസ്തി ഇപ്പുന്ദു ഔലു മേഅതു। സേഅഫൂദു, അന്ഛ നേരൈസേ, വ്ഹേഅതു, ദൈര്യ്। പ്രോദുച്ത്സു ബുക്ക <hesitation> ബതതേ ആപുര। ജസ്തി ഉജ്മലു പേഇരു ഛ്ഹലിവിദുര്ഗു ദദ പോസ്തിക। അമ്സ കോര്പുനു നമക ആപുര ഔലു ഥിമ്പേഇരു। വിനേസു, ബുക്ക, ഇചേ വിനേസു, ആപുര ഉജ്മലു പേഇരു।